Kat yi kwan petɨ mop tɨ nguɗe tong tong mu retyit ko tong tong mu potukup ku ɓang ɓaa ngu ku naan potukupni ɓaa ngu ku ɗi mwan dire a ngu ku ba sɨgƙɨ ni ɗi ki kan muw. Yakal ɗi kat ɗang nikɨ lap naan ɓe ret ka ku sakal, kaɗang koon mu tuka jel mun tuka ba kɨ tong ku retyit muw kɨ tong a retyit. Ɓe kat nga ku lu kuɗi kɨ ter ɗi kɨle kaaka ɗi ame ɗamka tong ku retyit hee, kat nga ku meɓi lang kaa machine ko moto tɨ ɗikɨ mwan tɨ ɗikɨ war njep mak ɗi tɨ ɗikɨ mang me ɓikop mak ɗi kɨ njiikuni tul ame ɗamka retyit hee kɨ tong ku retyit ɗes ngurum na ka mop kai ɗiaɗe meɓi ween ni muw. Ɗang ba nga ku so ku kɨ so yi tul muw ɗang yakal ba kɨ kat ɓi ku shel muw ɓar kuret muw, ba nga ku kwakashak ku ret muw, ret kɨ-kɨ kat ɓini, ɗi tong nga pee pe ɓal nga, mop kɨ na ka mop kɨ zal ka, mop tɨ kuna wani ni ku ɓiso muw kuna wani ni ku meɓi <hesitation> meɓi lang ku ret muw mop kɨ sat a sese mop, ɗikɨ mwan a sɨgkɨ ka ɓe ɗeka kaa koor kɨ kat retyit a nee. kaɗang pe tɨ kɨ kat retyit kuret ɗi ɓe ka lap naan, kaɗang kɨ lap naan potukup ka ɗikɨ lukut naan, tap kɨ cin kubis kɨ yil ɗe, pe kaɗang nga ngu ɓis yi yil ɗe kɨ ɗikɨ mwan tekkem kɨ ɗi pal mutka baka kat reyit muw. Amma pe ti kɨ kat retyit ɗi ɗikɨn yil ɗe ɓe kɨ tong a ɗom ngurum mop. Ɗikɨ ɗom ngurum mop. kɨ ɗom ngurum mop ɗikɨ mwn ɗer nguum mop tɨ kɨ kat shar jakam ɗi tɨ kɨ kat shar mwan ɗi, a ɗe ni pe pee rtyit nga ɗang ba nga shar mwan muw ɓi kɨ kat retyit anee ba nga pe kat reyit ɗikɨn yil ɗe. A ɓi ku kwan a na ɓi kuni pe pee retyit kwan ɓe kat nga ku naan kume se, ku vel ɗang nga ku long nga ku sakal nga ku sakaal ɗaam ɗang nga ku meɓi lnag kuret ɗikɨ mwan yakal ɗang mop njii tul mak mop njii kat lu mak a ku ret kɨ ɗikklu ɗi kɨ kat sakal kɨ ɗikklu ɗi, ɗang kuma nga ku kwe pesam kuret yi lumak. Me ngu kɨ na ɗi mwan bani ku pesam ɗi ki tul ɓe ɗi tong a lu ku ɗi kwat a sakal bba ɗi pee retyit nga.